Kyiva kubazaire nga balemerwerwe okuyamba abawala ne'byetago ejibattaka naye nga nze mbagumiya benyinkire basome emigaso jiri mberi.

Olunaku inkola emirimu jange esawa nga eitanu oluwemala okola emirimu ejo njaba nipumuliya obulamu nga bulijo

Amasomero gayambire abaana abo abomaka amavu okubatekeranga ku ekitundu esente ejibasasula okumasomero niba nga tibaikankana nibadi egibatola abagaiga

Mmm muku muku mukutam muku muku mukutya katonda kutambulira moiza kiyabagana nokulongosya owali echikyamu kyonkyona ekizire owakato tubanga tukwataganire mumoiza.

Kulambala mukatimba akajanjabye nokwabanga mudwaliro okwepima

Awo omwana aba aahaa mulamu ino atambula kusa azanya kusa ate asobola okulwanisia edwaire enyingi tobona nga aba afuna obulwaire mangumangu oba otegere oti afunire vitamini amaala

Omwana bwabanga taliya emere ensa emumala erimu ebirungo biyenjabilo alina okufuna enkyukakyuka mubulamu bwe era nikiraga nti emere taliya kusa kubanga emere ebulamu ebirungo ebisa ebimumala

Nsinga okutaka biteteyi nekirinda nabulauzi

Aaah esawa eno nsobola kubanga ndikusomesya ndina kabizinensi akalikunyamba okusomesya abaana, aa obwebanga nsibwiire ninjabaku mukawofisi kanga nfuunayoku musaala okunyamba okwaaba okusomesya abaana abali omumaka gange.

Tulina amasanyalaze omu'kitundu kyaife era gayamba abantu abalina bizinesi gyabu era gayambire ino okukula emirimo ejenjabuwulo omukintu ekikulakulana.

Obulwaire wo lususu kale okulwanisya kitaka kwekuma kusa nakubona nti amaizi agetukozesa masa era nga tinigo amaizi amachafu era okubonanga ne ensulo ejitoolamu amaizi oba naikonto jinyirira.

Eprogramu nga UPE, USE eyambite abaana okusoma ate abantu abakulu bona obusente obubafuna nibatola batola butono ejo program kiyamba ino

Kuliya bintu ebitayabirana nobulamu obwomubiri ate nono nokutekuma nadala enfufu nga eriku awabanga tasobola okwekuma omunfufunadala okwambaka maxi Nikyo ekisobla okutuyamba okusobola okuziziya okukoola kunu

Singa abana abba basomere kukitundu kiza kuleta enkulankulana mukitundu era abana nebaiza nebaigulawo ebisines jenjabulo namakolero genjawulo mukitundu netuba nga ekitundu kikulankulana

Okusoma kuyambire okusoma kwange kuyambire abana bange nti kusonga nze omwene bamboneraku nebawona nti eno niyo engeri baba jalwanisya mu wayide waliwo engeri egendi eyenfuna naye eino bambona nebabona engeri ejengezeriemu nebabona nti eno niyo enzira bona nebatandika okwegera okwo

Amaizi gano nga timafumbe ku galeta kolera kubanga ebintu nga ensowera gigwamu kubanga gaba mabibi, ensiri gizalira omwo kubanga gaba mabibi ensowera giva kumabi mukyoloni neiza negwamu nikyo ekiwa nga gàleta kolera nga mukyafu omuntu aiza natyankamu nebigere bye

Kufunira ebizinesi efuula bize no'kumutwala omwisomero tete nga aba bize okwisomero no'kumulambira.

Aah omugaso mungi ino owabba mulimuntu bamugemere mukitundu uuh obulwaire tibubbawo muba mu maite musobola okulwanisia obulwaire nga obwo kusa ino abantu babba balamu babba bakola emirimu jjaibwe Jo okulima bulimulimu gwogwo aba asobola okola kusa

Kwambala engoye ejitukuuma olwempewo naddala ekwekuuma obuyonjo okunaba buli sawa ate nimbanga nesiga ebizigo omusawo ebyandagire olwe kuuma obulwaire olwe kuuma olususu lwange ndina okwaba eje musawo nampa endagirira

Nze nga omusaiza insinga okuta eino kuvala esati ne empale nn epajama yona omunda nga injivaire neba nga eikunkuma empewo oweba nga eriku ntekaku ekoti oba njaba kukyala nvala esuti

Ekisinga kuleta bubenje mungila mu uganda nikwo okuvuuga nga banywire okuvuuganga taafayo

Abaana ekibaletera okutaliya okusa kale kisobola okuba ensonga nti yabulwaire nomwana timulwaire nga mulamu eyinza okuba nfuna oweba enfuna yona eretesya obutalya okusa ooba nga olina enfuna ensa omwana akyusyakyusya mu ekyokulya

Efulaga yaa ekala eye fulaga eye Uganda bwaliwo abawairugavu, bwaliwo awomusayi, ate waliwo awo awaliwo echengere

Omuntu okumutegeera nga talya kusa abanga ali mulwaire omutegeera nti oyo tasobola okulya kusa

Indiya emirundi isatu olunaku ekyamakeze, ekyemisana ne kyegulo

Tulonda abakulembeze nga tukolesya obululu ne okusimba okumigongo niyo engeri eje tulonda mu abakulembeze omukitundu

Emiyaka ejibitirewo abantu bazimbire amanyumba ,engudo balimire, abaana Bali kumasomero,

Okusoma kwange kuweire abana bange bona okutaka okusoma okutuma ku nze owenakomere kubanga baweine nga okusoma kusa era nicho echintu echetaga buli omu okufuna

Eee kwetanga kibina nitubanga tuli wamu obwegaisi tube nga tuli kuyamba asomere yena asomesye ku omwinaye nadala mubibina okwegema ekimweza nga ekibina kutuyamba okuba awamweza ate kiyamba okulekawo emisale egikwakwira ku

Indya olunaku emirundi isatu, indya ekyamakeri, ne'ndya omusana, ni'dya eigulo; nijo emirundi ejendia olunaku.

Kubona nti abasomere ne bafuna ku emirimu bayinza okuyamba ku abandi abasomere ku nga balina empapula okubaingiria bona okufuna emirimo nadala okuwona nti babatambulya bona nebasobola okutuka mubitundu ebindi kale bileta ebintu ebisa mukitundu

Emikisa omumasomero gamukyalo tegankankana egisinga obungi einu batira einu okuyamba abawala okusinga abaisuka nebyolooni byabaisuka tebifafana ne'ngeri ebya'bawala eyibirimu.

Ndina okuba nga indyaku emboli, ndiyaku omuyembe oguwo nimeketa ku omuyembe omubisi, eipapali erikali ebisibisi muku nenga tinigo gadi amatomato, nyuwaku emicunga ejo nidiya ku obwita nidiya etoke ebiyo biyombona biba nga bikunyamba

Omuntu omulamu alya emirundi isatu kulunaku

Nsinga kuttaka kuvaala engoye empaavu kubanga invaala engoye empaavu mboona nga njala omubantu era abantu boona nebaba basanyufu nga invaale engoye empaavu

Omukali ali ekida atandiika okwaaba omwidwaliro nga alina emyeezi isatu.

Omulimu oguwa amaka okubanga gakulankulanya namafakitori nigwo omulimo okuwona nti omulimu gwo kulima nee nga otwoireku okusoma lwokuba omuntu ebirime biyaba eyo era bizuwa bwabwo nebindi nibiyo ebiyokukuma ebintu ebisanisa okwirangayo

Amagumba gomwikoti gatira ino okulaga nti omuntu oyo alikwonda nendowoza ye etira ino okulaga nti omuntu ono alikwonda namaiso ge tigaba matereri

Aa amasomero gayambire inu abaana abamumaka amaavu, abandi basoma paka aa mukya musanvu ku UPE, awoo nibaaba nibaasoma nebyomungalo nga makyalaani, okuzimba, mm bakyusirye namaka, baviire nomuwaavu.